Ni kú kuenxi ña kú verde, che'e yaxhi yaxhi cheneinidó ja kú tá yukú, yukú dekutan tán deyú yuxnió ta yuxnió dekó takó en dekuta frol, dekuta planta xhiñá kú color verde kó, yaxhi yaxhi xhini nrú. <hesitation> dekuyiunió dekutá tanta ña kú xheninró verde ajan hi hi verde chí ihó, ihó ché importa chí ndekú ngu nrekuxho já kuvidad nreku xhikó eso es lo que indica.